सोनेतारों तेरे बार काई रेट चीज बने। जैसे की तेरे में तीना बार काई पीजा भी बने। और तेरे बार सबजी भी बने और जड़ी गुटी भी चेका आये। और सोनेता खायती वारु भी लागे पुंछे मासें तो साधे खाये। पुंछे काई एक शाकारी सबजी छे। और आपको उसे प्रसाद भी यहाँ देते लेते है। तो तो कि मैं एक प्रसाद की जड़ी रहाँ भी हैं। यहाँ तो जड़ी बहुत चूरि करें। जिसे ते तेरे बार काई चीज भी जड़ी में जैसे खाये पूंछे थाटास किड़ाए जैए।